Mi yahay, iggan mi yaha, to mi yehii Gaana, mi ɓeitorto dow ilmuuji ɗuuɗɗi, mi faamaay kujeeji ɗuuɗɗi, mi heɓaay bote tedduɗum, mi yi'aay ko mi meeɗaay yiyugo, mi nana ko mi meeɗaay nanugo, mi annda ko mi anndaano, mi heɓaay ilmu ɗungu.